Jää e náá’ fí kié’ kö to, kié’ ta e re wyyra, e reli fó’ re wyra llǿǿ’ je jia’ re tyna e náá’ kö e nⱥⱥ na re týna, e náá’ kö e nⱥⱥ na, xí nⱥⱥ na re wyy ra to e ‘náána e dse gííra llǿǿ’ dsóoó o dsagííra kö llǿǿ’ ‘mo ta jmíí’ kié’ o xa ba to e re wyyra <hesitation> kö’ lla, lla, la kú ‘ñǿ re fýn jö kie’ la bii xa to ba o dsoora lla llǿǿ’ ñí’ ‘ñǿ xiro <hesitation> ‘ñǿ re fýn ta nⱥⱥ’ra.